Ñ'asany ñy trombony moa, aminy ñy fitanjaha taratasy. ñy trombony natao hitanjaha ñy taratasy. mba hihajary soa. tsy ho trobo tsy ho simba ;manahaky anizay koa ñy fitanjaha ñy taratasy mba tsy hiparitaky, mba hilahatsy soa an-tany raiky.